צום ערשט דארף מען טראכטן איבער דעם מענטש וועם מ'וויל איבעראשן וואס עס וועט זיין אינטערעסאנט פאר אים, מ'זאל נאכדעם איינלאדענען חברים אנדעם וואס ער זאל וויסן צו א פלאץ ווי ער וועט נישט וויסן פון פאראויס, דערנאך וועט מען אים איינלאדענען דארטן און ס'זאל זיין צוגעגרייט פון פאראויס שיינע דעקארירונגען, שפייז און שפילן וואס זאל אים שטארק אייבערראשן.